Gny interrupteur amizay koa tsy de sarotry gny mampiasa anazy. Nofa misy gn'ampoule zany, da tsotra gn'asan'ny gn'interrupteur. Pitsà igny da velo gny ampoule igny, velo gny jiro zany, pitsà andraiky koa igny da maty gny jiro maty gn'ampoule igny. Zao avao gn'asan'ny gny interrupteur da zay gny fomba fampesana anazy.